swaang kurang yirang, swaang kurang, swaang turaang, swaang sarang, swaang netin, swaang beng, swaang kung, swaang bekung, swaang miyang. swaang tiki kuwang, swaang farfikenang. swaang kurang